د څلور شمېره ما ته د ثبات، نظم او بنسټ نښه ښکاري. دا شمېره د سخت کار، اصولو او د ژوند د سترو څلورو بنسټونو استازیتوب کوي. کله چې زه د څلور شمیرې ته ګورم، د اعتماد، باور او دوام تصور ذهن ته راځي. .دا شمېره د جوړښت او زغم سمبول دی